My favorite food la rice and in ley months time when ley months changing in every six months when ley when ley month divide the following six month when a coming I also eat gari.